واحد النهار، واحد المجموعة ديال الطيور كانو غادين في موسم الهجرة ديالهم، العائلة كانت كتكون من الأب، و الأم ، و تلاتة الوليدات صغار. كانو غادين في السما باش يلتاحقو بالسرب المجموعة ديالهم، كانت السما صافية، غير حتى تبدل الجو، بدات كتصب الشتا مجهدا، و الرياح كانت قوية، هدشي خلا الوليدات إتوضرو على الأب و الأم ديالهم، وخا بقاو كقلبو عليهم في السما، ولكن مقدروش يلقاوهم